Ia, sitrasitrany izen̈y za mandan̈y fotôan̈a amy amy zoo an̈y e! An̈y titiako fôtony an̈y izen̈y za afaka mahita Karazan̈a biby mahita Karazan̈a raha mety tsy fahitako amina amy tanety aty izen̈y karà karàha zey.